Ngone na fael se na tabeat ge ngone fo diahi ena dadi, sorai gena ngone masirete so fato ena, dadi ngone fo fato laha laha ua gena ngone na fael se tabeat gate gena ma sodo ngone sone alumoi.